þar sem fjöldi listamanna kemur saman og sýnir verk sín sem öll eru mismunandi þótt þau séu unnin út frá sömu orðunum

líka talað um

svona stuttar sýningar já við vorum að hugsa þetta sem einhvers konar stefnumót listamannsins við rýmið tólf var boðið að taka þátt í þessari

rólegt og rómantískt ég fékk svona fyrst dálítið dularfullt boð um að ég ætti að mæta hérna í

var svolítið eins og atvinnuviðtal en þá var þetta

borð og þau voru með lista yfir hluti og maður átti að velja hluti af þessum lista og vera með uppákomu bara í einn dag í rýminu já þannig að ég ákvað bara að fá samstarfsfélaga og vin minn Styrmi Örn Guðmundsson með mér í lið og við svona völdum bara fullt af hlutum af listanum eitthvað sem okkur fannst fyndið og fórum heim til foreldra okkar af því að þau eiga gamla myndlist eftir okkur svona frá því að maður var lítill það er allt morandi útbíað í þessu heima þannig að við tókum einhverja hluti meðal annars af Ómari Ragnarssyni svo bara röðuðum við þessu

svo vorum við með tónleika fórum með skrýtlur og ljóð og svona á milli þetta var bara einhver svona grautur við völdum fólk af breiðum aldurs og ferils og ekkert endilega fólk sem er að gera gjörninga þótt að formið á þessu bjóði

fyrir uppákomu en völdum fólk sem er að vinna í mismunandi miðla og er á mismunandi stað í ferlinu sínu mismunandi stað í ferlinu sínu

var sem sagt með átta klukkutíma gjörning sem hét níu til fimm og þetta var í rauninni komu inn á og það voru níu performerar að vinna á biðstofunni og áhorfendur þurftu að ganga í gegnum ákveðið kerfi til að komast

í innra rýmið ég var að vinna með hugmyndina um það að vera fastur í einhvers konar kerfi og einhverjum svona þessir svona samfélagslegu staðlar mikið með sýningargestir stór hluti af upplifuninni líka heyrðu þú hefur ekki kvikmyndin Sóley eftir og eiginmann hennar hefur verið nær ófáanleg frá því að hún kom fyrst út árið nítján hundruð áttatíu og tvö myndin hefur síðan

komist á stall svokallaðra mynda og nú stendur yfir söfnun á

fund sem miðar að því að bjarga henni frá glötun róska var myndlistarmaður sem fæðist árið nítján hundruð og fjörutíu og er

og sjötíu hún vann í

kvikmyndin Sóley er semsagt kvikmynd í fullri lengd leikstýrt af Rósku og manninum hennar

þetta er períóðu mynd gerist á átjándu öld í hinu íslenska bændasamfélagi fjallar um Þór sem týnir hestunum sínum og leggur upp á hálendi til að leita þeirra og hittir þar

Sóley hvar standa hestarnir fyrir frelsið og sjálfstæðið og Sóley er hans vegvísir það sem er merkilegt við þessa mynd er að henni er leikstýrt af kona þar að auki þetta er mjög femínísk mynd

auðvitað fékk þessi mynd misjafna dóma róska var umdeild ekkert hrædd við að láta sínar skoðanir í ljós og auðvitað

óvenjulegar ákvarðanir en þetta er gríðarlega falleg mynd um sömu helgi og rokk í Reykjavík sem mér finnst svo frábært þarna voru tvær æðislegar myndir önnur sem er þetta samtal finnst mér svo magnað eitt sem er svo magnað við þessa mynd er að

það er ekkert vitað hvar hún er eina eintakið

er á Kvikmyndasafni Íslands og það er

þrjátíu og fimm sem var frekar illa farið

hreinsa hana upp markmiðið er að hún verði sýnd í bíó í góðri upplausn en draumurinn er líka að

eiga líf utan Íslands

er fullt af stöðum